ذات مرة في اثناء احدى العواصف جرفت سفينة غامضة الى الشاطئ تجمع اهل القرية حولها لكن شاب مقامر اسمه سامي قرر يستكشفه لما دخل شاف غرفة مظلمة مليانة كنوز وارواح بحارة ضايعين الارواح طلبت منه يساعدها وسامي قرر يفتح الخريطة اللي لقاها بدأت رحلته بتحديد مكانه.